Ntra pèrdiri li chiavi o pèrdiri lu telèfonu scigghissi pèrdiri li chiavi. Chissu pirchì si perdi li chiavi, basta ca canci lu scoppu di li porti e si’ a lu sicuru e macari ti veni a custari chiù picca. Si perdi nveci lu telèfonu, si pèrdinu tanti informazioni e c’è lu perìculu ca cu’ trova poi lu telèfonu ni po arrubbari l'informazioni di la banca o àutri informazioni sensìbili.